Näütüses kunnaq ommaq umbõlõ hääq hüppäjäq. Ja midä või-ollaq veidemb pakutas, ommaq kirbuq, kiä suutvaq mitukümmend kõrda võrrõldõh uma kihä suurusõst hüpädäq.